والله أنا أري أنه مميزات الشهرة أنها تعطي الشخص صوت جوي يسمحلها أنه يأثر في قضايا مهمه. تفتح له أبواب العمل والشراكات اللي تعزز مسيرتة لكن في نفس الوقت لها عيوب تشمل ال-الفقدان للحياة الشخصية ،تفاصيلك الشخصيه تصير عرظه للتساؤلات أيضا بسبب الش-الشهرة في الشعور بالوحدة بسبب أنك ما عندك ثقة في الأشخاص المحيطين بك ،توقعات المرتفعة تجعل الشخص يعمي <hesitation> يشعر بظغط دائم ،أنه كل تصرف منه هو تحت المراقبة يعني.